हमरा साझा बिहना भन्सावा मा भात तिउना निझ्सहु । भात तिउना निझ्सइकी माहा हमरा कथ कथी बहरा से तिउना साग सभ यन्सहु उहे तिउनावा सागवा यनइकी माहा ओकरमा यब पलस्तिक घोवाला सभ हतइ उव घोवाला सभ यनले हमरा र समनावा सभ टनामान हसइ । उवा समनावा यनइ कि माहा फोहोर नाही करके तहिया, फोहोर भेले फेरी ओकर के कस्के तौ इचिकाहे बनाउ के कमाहे बनाउ के तहिया हमरा हमर यपने हमरा दौल से बुझ के हमरा जसने पलस्तिक घोवाला मा समान यन्बहु, उव सभ पलस्तिकिया हमरा नही हमरा चलोबहु लरोबहु । हमरा ओकर सटहा बोवार क घोवाला बनाके बोवार क घोवाला यन्बहु हमार फोहर कम हतइ ओसने क के हमरा साझा बिहना तिउन साग निझे लग्सहु हमार तिउना सागवा मा पियाजु घलेसइ, लहसुन घलेसइ, याद घलेसइ, सगवान सभ डठवा हसइ, जरी हसइ लहसुनवा पियाजु क ओपरा क वाही सभ हसइ न लहसुनवा क बोकरा उहे सभ खोस्टवा सभ निकणा के उव यगुणा गणखा खेन्खान के उव गणखावामा गहदेबहु सारीय तै मल क काम कैबिय हमार हरियार तिउना साग उब्जावे सकबहु ओकरा से हमरा यापन भुइया दौल फेर हतइ र फोहर कम करे फेरी सकबहु ।